Oo neɗɗo kaa yo annabaajo o mo jan e kisndan woni e muuɗun. O <hesitation> nowaɗiri dee mi janngu taariki makko e ŋissa makko. So paamumi no o woordi ni ko o janngini koo yo huunde non nafoore sanne. Ɗun waɗi jonkaa so min duu, njeeɓumi tagu makko oo.